<hesitation> eeh ndakhabola mbu bana befwe ndakhatama khubabolela mbu shia ndi khumenyele msibala mno noshili mwana mrakani nashiri nende amani temakho khukhola koonyala khukhola sichira nocholila khumenya nochirira khuba mshere nochirira khumakhuwa manji nochirira khutilila muchimbeka katanende lukano khumasha koko ndio maisha kachiriranga ukhukhaya sichila nobechanga nobe mwana mutiti mala bindhu biliole orhepanga papa orhepanga mama lakini lotu hao o o omuri fulani neochaka kautegemea omwene ochakha khumenya maisha kako omwene ochaka khukhalabana mwene noochia khula omanya busino buli bindu bilio mshialo mno lakini noohira khuba mkofu nohirira khumenya noonyala bana noonyola mteshi noonyola bana abana bachiake khumenya mwana achiake khucha esikuli ochake khulala msiro bwa khurunga eeh ofisi yosi ochake khumenya kumbe basasi banje banyakhana bandi anangwa bandi nangwa noochakha khulola busino bwa maisha kano shingali kali ndakhabobala mbu nochirita khumenya mshialo mno muli mundu nyasaye yampangilia maisha keke onyola khunyola bilalo binjila mubili nomba ube ni bilabo bikhaye khounjiba mubili lakini ube nende maisha <hesitation> ka kukhalabana <hesitation> khungangana nende shialo shino shialo shilikho shitoro khuuwe tawe lakini lazima uikase sikila lazima khu <hesitation> ubirire mmakhuwa kano kosi uikase. Okhalava ne ee shi <hesitation> e family yoyo mba vana vavo nomba e jamii yiyo, nomba yinzu yiyo ilanyakhana tawe, ee enyole khumenya khulai enyole vumenyi khumenyekhananga wikase mu maisha kano kosi okase shingo iwa wenyanga. Lakini iwo tsinira khumenya lo tsirira khulola manji kari khale walolanga mbu oshiri omwana witsi okalole. Yaani yatama khukhuvara mbu notsira khula witsa khulola vindu vinji witsa khumanya tawe, witsa khuva nende ufahamu khuvera vindu fulani nende fulani fikholekhana firinangwa, ne fyosi lasima wikase o-o okhole vindu vinio o-o-omanye vindu vino sichira etukhanga aunda <hesitation> alava nokosia, lano niwe osikala shanga papa shinga mama kenya olinda vana ve-venu vono noli nende vunyali, kekha ong’ang’ana kato na vunyali onyele ombu avana venyu vomenyre mu injira yenyekhanananga vakhava vandu khwiverara mbushira <hesitation> pap papa avulao, mama avuluo, vuvula papa olao mama avulao vana vano veverere vekhala munjiri yimbi ta kenyekha, okhalava nonyoe ombu ava venyu vamenyre muinjira yenyekhananga ,vekhale vulai vekasire lwo kuvora, nilwo wolola nekhuvanga lwo tsirira khumenya. Iwo tsirira khuva khu shalo iwo tsirira khumanya makhura manji, iwo tsirira khonya niwitoya khu makhuva amasiro, amakhuva ko lukano nende lukano, amangu amasira kosi lakini shereshu na shindu shokhalanga nokwikhasa, nokwitinya, nokhwiyesia omwoyo, ong’angane mpaka akhole vindu vina vyosi inyolekhane mbu shikhukhayire tawe. Nonyola ombu mundu yavola ukhaire kekhanga okkanye notwire lakini noshiri mulamu wikasa tsa minjira yosi yosi. Nde khwiyesia <hesitation> eeh lisuvira mbu, novindu vina olakhola, olanyela olafaula, vindu vina vulai khamunjire ilenyekhananga. Ndokho <hesitation> viira vindu vivyo vosi <hesitation> mi mi mipango chicho, mutei nganakani tsitsyo mpaka enyole ukholovane ufaule. Lakinj a maisha sjikali amatoro to maisha, nana matinyu, vindu vino vyosi nevitinyu nokhwikasa tsa mu nyasaye, nokhwikasa <hesitation> mulisuvufa mpaka okhole vindu vino. Okhole vindu vyenyekhananga wi, okhavala na onyele ofaule mu maisha koko. Lakini lwo atsirira khumenya maisha malayi otsirire khumenya maisha ketsa khuva matinye, ni kavetsanga matinyu khulandekhana shichira e gharama ya maisha nomba vundu vjtsira khwimetesha khu mumbiri kukwo no ke khanga ovee nashughulikanga bindu vyene vino. Morio muno khumbulirisia.